די וועג וויאזוי די האמינגבירדס האלטן אן זייער כח אפילו זיי פליען פאר זייער לאנג איז אז זיי האבן זייער א גוטע סיסטעם וואס העלפט זיי נעמען די נעקטאר פון פ- בלומען און ס'גיבט זיי אסאך כח פאר זייער לאנג, אזויווי צוקער פאר א מענטש.